Vetsevetseo hoe navaliky ty mpamosavy mpanao oly raty ho alika riha. Ahoa ro fomba hivolananao amy ty olo hafa mba hilazàndrozy ty zava-nitranga?